La Fransa al e ël pais ch'al e pi dauzin a nui auti e cun la cultüra pi simile, a sun famus për lon ch'al e l'arte franseiza, për ezempi, Cezanne, Matis custa gent si, a sun co famus per avei prudü tanta müzica franseiza, pa tradüva ën angleis